لو خيروني أن انا اكون رسامه أو موسيقيه عظيمه ف هختار أن انا اكون رسامه لأن دايما اسم الرسامين بيكون معلق معانا ااا الرسامين الكبار ف هختار أن انا اكون رسامه ودايما بحس أن انا نفسي ارسم كدا المناظر الطبيعيه ااا ف انا بدأت اصلا اخد ورش عشان أطور نفسي في الرسم لأن للرسم دايما بيطلع اي مشاعر و اي كبت جوانا